Le izy tsy ara-dalàgna satria matoa anao efa tamin'ny planeta misy anao nambelan-jagnahary anao dikan'zaigny efa tokony eo zaigny anao ary <hesitation> matoa plane- <hesitation> tany araiky io namboarin-jagnahary efa tokony misy raha aka zegny tokony hiaigna akany fa tsy anao efa namiagna ndreky edy ka mandeha manjanaka le arÿ ô fa mbô samy miaigna amin'ninazy.